Achuchura a paskuk a we atala. Nugu sen a nugu sen nanan sin ya ti dokdok ya ga xosora sa? Mareng a watala ya, ti dokdok o naga ti ga saiti ya, mama ti asaiti ya, ge ti manman lasu ta xuen itan panpubu o mam tiga asaiti ya uba, uba axui xa xenxen. Ya mi xan xan mam joy, joel ma hude ge ti manman sin abia, gelu ti dokdok o gelu ti manman sin abia leng. Ya la ya ga la guri abia xenxen o ya ga suk uti tes. Ya ut tuali abia tes lalan abia a a kabala ina xenxen ya ga suk le axul, ala asuk pura. O mama ga we lei choxa luxal ma ngali gita ba axen, o iau milmaba ya ga la adi no no palet <laughs> ngali xalame ngali le xoxa no luxal o mama ga suk saen, a xani, a xani xenxen o ga saen we asuk tes chaxa, mama ala a suk asaiti ya yen arari abia marang abia xenxen uta xani, la suk xale ya ga xen arai, abia xenxen ta tes amuina ya cha ya xosora abia xolot ina tinaxa taxap axau, bia mu.